Fʊʊwǝ, fʊʊwǝ wɨ ri rɨ tuu wɨ lóo toŋ lǝ baŋba baŋba baŋba baŋba, wǝ́ wɨ fʊʊsa wǝǝ nɛ pɨ lée yee wɨ pɨŋ fɨ fʊʊwǝǝ wɨrikpǝ wǝ́ lo oŋuŋkǝ wǝ́ yo ko yɨ ŋ sǝ epieŋyǝ vǝ́ nɨŋ yǝ sǝǝrɨ yɨ wǝǝ <hesitation> awʊlayǝ sa oturu ya pa pɔɔpʊ afʊ afʊʊyǝ we rɨ yɨ lo oŋuŋkǝ oturu yɨ fɨ ya ya pɔɔ. ya ya kɔɔ afʊye o lóo koru ǝ fɨ lamǝyǝ ǝ fɨ a mɨ kɔɔ yɨ afʊʊyǝ sa a mɨ pɔrʊ a mɨ pɔrʊ a mɨ pɔrʊ a mɨ pɔrʊ a mɨ pɔrʊ a mɨ kɔɔ a mɨ pɔrʊ mɨŋkɨsa oturu wɨ le pe yee fʊʊwǝ ɖo mɨŋ fʊʊwǝ vʊʊpirǝ jɛŋceŋ wǝ́ pɨ lóo pwo fʊfwɛ kǝ́ vǝ́ a la kɔɔ yɨ fʊʊ yɨ naanɨ wǝǝ yɨ kpoopu sɩsiɛrɩ yɨ o po taa wǝǝ oturu ya pɨ lóo pwo wɨ fʊʊwǝ oturu wɨ kpoopu kɨ wɨ poŋ acɛɛlɩ fɛɛwǝ sɩsiɛrɩ mɨŋ lö gukpǝ wɨ la cɩɩ amaa gukpǝ guɣuŋrǝ ɖe fieni rɨ otui wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ fʊʊwǝ sa kɨ ǝfɨwǝ a fɛlɩ guŋguŋrǝ a fɛɛlɩ otuye lo oŋuŋkǝ sisiɛrɩ oturu guŋguŋrǝ we ɖǝ ɖa nyɩɩrɩ rɨ otuye lǝ oŋuŋkǝ fʊʊwǝ wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ a fɛlɩ guŋguŋrǝ oturu gukpǝ we wɨ la kɔ wɨ lǝ wɨ lo ru sɩsiɛrɩ ǝ lǝ́ǝ fɨ wɨ acɛɛlɩ gukpǝ ǝ fɨ acɛɛlɩ lö gukpɛɛkpǝ o lóo koru ǝ fɨ a cɛɛlɩ lä fɛɛcaawǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ wɨ ǝ fɨ a cɛɛlɩ etikeŋtikǝ. fʊʊwǝ wɨ lóo toolu otui baŋba baŋba oh mɨŋ fʊʊwǝ wɨ paa ka kʊla gukpǝ wɨ kah mɨ cɩɩ ŋpa e. gukpǝ wɨ kah mɨ cɩɩ nyɩmaasɩ lɨŋ ko mɨ koru etii rɨ fɛɛ kɨ oturu fiiwe wɨ lóo poŋ ayɩrɩ do fʊʊwǝ wǝǝ vǝ́ nɨŋ mɨŋ a la nya a la kɔɔ wɨ amaa o lo fuu wɨ rɨ oo kǝ́ ǝ lǝ́ǝ yeemɨ wɨ kɨ wɨ kpoopu wɨ poŋ lǝ̈ ata wǝǝ láa a láa yeemɨ wɨ kɨ wɨ poŋ lǝ̈ kɨ wɨ nya fɛɛ wɨ tɨnɨ sɩsiɛrɩ kɨ oturu vǝ́ ǝ lǝ fɨ a la fɛlɩ tuu wɨŋ ru ǝ lǝ fɨ a la cɛɛlɩ gukpǝ gukpǝ we wɨŋ ru Wǝ́ ǝ lǝ fɨ e le yeemɨ oturu lö gukpǝ wǝǝ wɨ la wɨ lóo poŋ ayɩrɩ sɩsiɛrɩ kɨto fʊʊwǝ wǝǝ wɨ ri rɨ tuceecee baŋba wɨ láa cɛɛlɩ ariɛ wɨ láa pɔrʊ oturɔɔrɔɛ yɨŋ cɛ rɨ nyarʊ ǝ lǝ́ǝ fɨ o toolu lä nyarʊ kɨ nyarʊ wɨ poŋ ayɩrɩ kaa wǝǝ yǝ́ǝ fɨ fʊʊwǝ yɩŋ yee wǝǝ oo. <hesitation>